To ma nǝ mbwa ta malori zhai mbwa mpwur na wato narǝ tsǝma dai nǝmbwa di shagha nǝmbwa fai rǝ ghi nǝ mbwa di yamwi nǝ mbwa zǝghǝ dzǝgha daidai panai wtu maloriya mbwu dzǝgha to ma yamwa zha mfwivǝ nkwǝragu nkwǝragu nkwǝragu nkwǝragu na to nǝ mbwa rǝ di yamwi nǝ mbwa shamu ntǝghǝ pǝgli sarǝ mbi nnǝ ˈyaghwa zaghi don ghǝzi na shǝri ya nai mban sham tǝghi ma kǝlǝntǝghǝ pǝgla mbwu sarǝ mbǝ na nǝmbwa rǝ dzai twu dzǝgha shagha zha rǝghui wa yamwa ra mbara <hesitation> mfwivǝ ndǝri to mi wa manda sara shi nkyari nǝmbwa twu dzǝgha nǝ mbwa gwazhǝri nǝ ˈyaghu twulǝ gwazhg wazh gwazhi nǝ za ta nǝ za ta nǝ za ta nǝ za ta nǝ za ta, har nǝza sǝghǝ shu whu yamwi ma shu whu yamwa zi ma ˈnarrǝ gha wa kyavǝ na to nǝmbwa kǝlǝ tǝghǝ sǝgha rǝ ghui mi kǝ kyavǝ ɓona ka mbanǝ nchwu yamwu nǝmbwa ɗa dzǝmbi zhai za wdu ta ma kyava zǝ na nǝmbwa kǝlǝtǝghi sǝgha rǝghui nǝ mbwa fai ma faiya mbwu na zhai mbwa rǝ di shagha ɗaya zi do mǝloriya zi do ɗaya zǝ nǝmbwrǝ ɗa ɗaɗa dzairǝ ghǝzi tto zhai mbwarǝ kǝlǝ shagha dzǝgha rǝ wghi nǝ mbwa zǝghǝ ˈyi dzǝgha Nǝ mbwa rǝ didi atǝm mbi nǝ mbwarǝ tlǝtla dzǝgha nǝ mbw didi ˈyi tǝmatǝri nǝ mbwa tsǝmǝ kyikya kaya ɗayi dzǝgha shaghanyi to nǝmbwa sǝl nǝmbwa sǝl nǝmbwa sǝl nǝmbwa sǝl, ma sǝliva zǝ na mi wa kli shi na nlu mbwa sǝl ghǝni ghǝz ma shǝgli vazǝ daɓ na to nǝ mbwa rǝ kǝl yamwi nǝmbwa zǝghǝ dzǝgha ma zǝghao yamwangya mbwu dzǝghz na nǝza ta nǝza ta nǝza ta nǝza ta nǝza ta nǝza ta nǝza ta wa mbwa mbara wtai kowanai wsa mǝl ɗai ˈyi nghuni ˈyi magi kowanai wsi nǝ mbw wtai dzǝmbi to ma kyava ɗaya zha na to nǝ mbwa kǝlǝtǝghǝ sǝgha rǝ ghui to nǝ mbwa rǝ nta shinƙafa zha nǝ mbwa fai ko kwaˈyawghi nǝ mbwa rǝ ɗa ɗaya zha ghǝza nǝmbwa rǝ ɗ dzǝgha nǝ mbwa rǝ di ˈywhu wtwuli nǝi mbwa mpwur malori ni nǝ mbwa rǝ handzǝmbi nǝmbwarǝ gha mpwuri kha nǝ mbwa shinkafai mbwa ta daudau ghǝna ɗai ma nai mbwu ra zǝma ta kyikya ma na wato ma nǝ mbwa mǝl na narǝ tsǝma dai manǝ mbwa shamwǝntǝghǝ shinkafa ma shamwǝntǝghǝ shinkafa mbwi nǝmbwa ta ˈfai jikǝ to nǝ mbwarǝ kǝl shagha nǝmbwa rǝ ˈfai rǝ wghi to ma yamwa za mfwivǝ na nǝ mbwa rǝ zǝghǝ dzǝgha shinƙafazha nǝ mbwa tsǝghǝntǝghǝ nǝ ndǝr Har wana shǝri ma zǝghai yamwa mfwumfwu gha rǝghǝna malori na to sai nǝghǝ nanǝ nǝ za kwarvǝ kwukwuri to ma shǝgli ˈya mbwu kenan nǝ mbwa shǝgli tal tal tal tal talna ghǝtǝni ˈyi kaya ɗai na to nǝ mbwa rǝ kǝl yamwi nǝ mbwa rǝ mpǝl dzǝgha sǝmpaa to ma mbwa zǝghai yamwazha dzǝgha na nǝmbwa tlǝɓi magi ˈyi ghuni ghǝni mbwagula kaya ɗai dzǝgha ˈyi kli ngaba ɗaya a mbanǝ kyavǝ nai za ɗa khǝi to zhai mbwa rǝ gha kǝl shinƙafara ghǝza ghǝ nǝ mbwa rǝ wtu dzǝgha to nǝ mba wha wghu ra nkǝlangyi nǝ mbwarǝ gǝla nǝza ta nǝ za ta ma kyava zǝ na to ghǝzu kam mbwa shava ˈma ɗa ɗayi rǝghǝnangyu wa mbwa mbara tantǝghǝ ghǝna ɗayazi to nǝ mbwa rǝ nta nta ka mbwi kainan mbwa pwuri nikha pwuri, kha nǝ mbwa ta shinkafai mbwa zǝma ta daɓ ghǝna ɗaya zi kha nǝ mbwa ta nta